जापानी खाना बनाने का लिया हमा सबसे पहला उसकी सामग्री हूवनी जरूरी है। इन्रा वास्ता सबू पहला जित्रो भी सामान चाहवो बू हुवा जाण ही कम चाल्या। पछ जापानी ट्रिक ऊ बनाया करा हा जापानी खानो जापानी खानो पहली जापान तक ही अमिट हो अब पूरी दुनिया में फेलो गियो है। जापानी खानो छोटा-छोटा ताब्पर्रा ना घणो ही हकरो लग्या करा है। क्यूंकि बन्नमा घणो ही फास्ट फूड हुवा है इन वास्ता ताबर्रा ना बू घणो ही चाको लागी है।